Men italyan taomlarini afzal ko'raman, chunki ularning ta'mi boy va turli xil. Pasta, pizza va boshqa italyan taomlari doim o'ziga jalb qiladi va ko'pincha sog'lom tayyorlanadi.